Mehee kaami omundu ngumbasuvera ovipuka mara tjimeso kutoora otjipuka movipuka avihe etjetja okambihi mena rokutja okambihi okana okakohoke oo o oumbihi ouna oukohoke uriri nandae kutja okana kahanene pona pu kahanene ko kokemunu kaa ouna mbuyenena okutiza mondjiwo noho tjiwahana ukahanena pendje poo tjiwatwapo tjina tjimaeso kuhanena mondjiwo auhanene motji mo mo motjinatjo tjiu tjiwana noho ouna mbusira okakaa yao tjiwazu nokuhana, okutja ovinambi ii itjita oupupu kutja uyenene okukara naingo kambihi akehe ete mbutukara koresevate mbutu oii tuno vinamakee tunoo nyokaa ovina mbi ovina mbirianga mozondjiwo zetu ko koresevate okutja ovandu tutiza oumbihi, oumbihi autuvatere okuria imbo vinamakee noozonyoka nou noo mapukuu ovina mbyo avikaa mozondjiwo tjimuna tjimbatja kaami omundu ngumbasuvera ovipuka kaako mara tjeekuru nu mama wandje aakara noumbihi aruhe twari noumbihi ponganda uriri okutjaa mena kutja omautiro nu mehee tjimeeta ouzemburuka tji tjitwayako tjitwauta okukaa koresevate. Pari otjikando pu pari onyoka mondjiwo, okutja a tu zepa pzonyoka, orondu ka tu korozonyoka nu handje ma tu tira okutja ovandu mave ka tja tu nomiti, tji twa utu okukora ozonyoka. okuzambo mama a kaeta oumbihi u vari ponganda. okuza nga oumbihi mbi wa etwa katu ya rora okumuna ovipuka rukwao, okutja ovinamake, onyoka poo epuku mbi mavi ryanga ponganda. tjarwe oumbihi kauhepa ovina ovingi, tji wato ndjara mau yenene oku kaeva, nandae koresevate ngo kutja wakaeva ovikwae kona kutjiwa katjina tjimuna o ohunguriva ndjimosokuyandja ovikuria aruhe poo ombua, mena rokutja ombua tjiuheipere ovikuria ikauta oovina vyokutja yakauta okurumata ozongombo zovanduu tjakarumata yakarumata ongombo yakatjikwatjike wakaka notjiposa kuno mundu ngo mena rokutja ombua yoye yarumata ongombo yaa tjorive mara oumbihi kauna kawii kovandu varwe noho tjiwakara poyoye uriri ka kana kekara pomundu warwe kakatura poyomundu warwe. Oo kana kekara toho mena kutja ketjiwa kutjavi oo konganda kupi mena rokutja ombwa puyakamuna okutumbwa omwano warwe pumaitumbwa ousemba ombwa ndjo mai tjindi okuza poyoye aikakaa poyomundu ngo mara tjiwatara okambihi oko makena uriri owo okana korusuvero noho tjiuno mwihamwatima warara mombete monamo katjorive wekwesa poo wazepaisa poo iye konoo uno mwihamwatima okambihi makekaa monamo makekurara mombete kunaove popezu yoye uriri oo okana noho okana okawa uriri toho tjiu tjimona pona mbo tjimezu kutjanao metaa kutja taa tjimuna pari otjikando tate wandje tjaza nokuta papa wandje tjaza nokuta tjandje tuno tjandje mbino mwihamwatima okaa kuno kambihi kandje uriri okambihi kari mitsi, mitsi eeya ponambo eekurara mombete kunaami tjimbazire koskole handje hina kufula nawa meyanga okurira poo meriri akekurara andae makekurara pezumo randje poo kekurara potjari mehee uriri o otjina kutja mbwae mbiri mba mbiri kunaove turi pamwe oove otjina tjimbasuvera ohunga noumbihi. Oo kaukaa nounyangatara ami kaami omundu ngumba suvera ovinyangatara kako hiyasuvera ovina ovingi nambano taa tjimoso kutjevera ombwa, ombwa yahanene mondjiwo uso kutoora otuze twi uso kutwara pendje mara okambihi kwana unehi mutu ndiwatwa mondjiwo kutja kehanene pehi ndo mara tjiwa tora ehi ndo wapitisa otjikando tjimwe motjivike wapitisa ehindo wamana tjiwekepe ovikuria wekepe ovikuria kauri ovikuria ovingi noho tjimuno zombwa akekara uriri moenene okuka nokambihi poo ami mbimuna otjipuka tjamuhona uriri tji tjituno kukaa pamwe matuyenene okukaa pamwe mara posia ami hiya suvera ovipuka uriri ovipuka hiyevisuvera mara mbekurira navyo tjimbekurira navyo nao mbasuvera oumbihi uumm oumbihi ombuu ombutuyenena okukaa pamwe.